باش نظمو ونرتبو عدد كبير ديال الكتب خصنا نقسمهم على حساب الموضوع والحجم ديالهم من بعد كنديرو كل نوع وكل موضوع وكل حجم فواحد الرف معين بطريقة منظمة، من بعد كنصنفوهوم على حساب اللون أو المؤلف إذا بغينا، من بعد كنخزنو الكتب لي كنستعملوهم بنسبة أقل في الأماكن لي هي بعيدة نسبيا في كراطن أو خزاين إذا كنا نحتاجو مساحة أكبر.